Nai Tiongkok so na hatoli sila budaya na, niana la ala talalu hargai inaman nal, ma sila dede'an na neme sila negaran so na, ta bisa pake dede'a fe'ek ndia so na dede'a Mandarin. Dedea'k ndia so na pasti nai sila negara na ndia so de ta bisa pake dede'a fe'ek so'on. Ma fai hahaek Nyepi.